E hofane gne chambre aminay ame firenenanay aty, raha izy raikitra e, de raitra tena sara zany da agny ame dimy aly sy ray hesy, fa raha ohatra ko zany gna ame tena sy sara fa mba hoe sendra ny matory roy alina ariary